अगर मोए पतो चलते के हमाए घर पांच लोग आए रहें और मैं पास काबल आध घंटाय डिनर बनावे काज। तो मैं जी काम करुंगो मैं उन्ने फोन करके सूचना कर दुंगो, के मैं घर पे हेतनो बहानो मार दुंगो के घर पे हेतनो। चुनके भाई आध घंटा में तो खानो ना बनापाउंगो तो मैं कह दुंगो, में घर पे नाउ तो फिर बु मैं ते मैं लौट जांगे।